Дар шаҳри бегона нақлиёти ҷамъиятӣ барои расидан ба ҷойҳои лозим кӯмак мекунад. Пеш аз сафар бояд хатсайр ва намуди нақлиётро омӯзӣ. Билетро метавон дар автомат ё бо корт харидорӣ кард. Дар дохили нақлиёт тартибро риоя кардан зарур аст. Агар роҳро надонӣ, аз дигарон бо эҳтиром пурсидан мумкин аст.